Makanan di sini ni yang tong tong rasa selain depe sadap kong dia bisa bikin tong pe tenaga kuat tong bisa beraktivitas bakarja kiri kanan tara suak itu ya musti makan makanan kobong karna kalu cuma nasi deng ikan ini dia kurang kurang bikin tong kuat kurang bikin smangat tapi kalu makanan kobong itu kan banya yang di yang tong e kalu tong mo lia itu di situ ada kasbi ada pisang trus depe sayur juga sayurnya segar karna tong bilang makanan kobong ya samua ini ambe di kobong pokonya sayur yang baru pete kamari rubus pa dia dabu-dabu baru kalu makanan kobong itu dia pe dia pe par itu cuma ikan saja tarada makanan kobong yang depe par kong ada mi ada ayam o tarada kalu makanan kobong so pasti pake depe ikan jadi memamng bikin tong smangat kalu abis makan makanan kobong itu itu makan pagi bisa sore baru tong lanjut makan lagi me tarapapa sudah yang penting asal makanan kobong saja.